احب احتفظ باسمي الي انا مولوده بيه-لاني بحبو جدا-بحسو لايق علي شخصيتي-هو اه منتشر-بس مش منتشر كفايه اني ابقي مدايقه منو-فا انا احب اسمي حاليا